waanin yaani ijolle charekoa dub deke shule deke somet won dursa taan ito kitabaf kalamu fudedaa kitabaf kalamu fudede dub deke shulean dekaa kitaba, kalamua, baggia rabaa, kichongoa peselli, kalamu winoati won tam kulli gulede shulean deke malanini barrefed anan yeden ili aninsumbukine wondulli dandee itbareffed kabadu aksun ana rahisia